वेद्नेस्स् दय् एब बूत्बल, थिर्द् दय् ओफ् थे वीक्। एब स, छि, सन्, वीक्ल्य् सन्। वेद्नेस्स् दय् अबे मुन्से नोर्मल् दय् जये। जये वजम् बोल्दो क्लस् थमे। वेद्नेस्स् दय् अ स्छूल् लिफे औ। भुफुर् गब्नि। एब त्-शिर्त् कन् नैनि मुन्से सन् जये। मेसे हनौ हल् जने। भोइ हबु। मुन्से दोस्न। युन्गि फुन्गन् नने थन्ग् नम्बो जये। तन्कु जने बओबतय्। मुन्से सस एब पुनिश्मेन्त् मनि जये मन्। भिनि कैन वेद्नेस्स् दय् एब बूत्बल, सन् को जने गोसोल नय। कनन्ग्ति मन् तिमेतब्ले लौ हल् निजेने मितकोय्। साते जमे पुनिश्मेन्त् को मुन।